كانت في ست فقيرة جدا ومن كتر فقرها كانت بتروح عند مكان الزبالة علشان تاكل منه ، ف مرة لقت ازازة الإزازة دي كان فيها ورقة جالها فضول انها تعرف ايه الورقة المكتوب وحطوطة جوه ازازة كسرت الازازة وخدت الورقة وشافت لقت انه في شيك باتنين مليون جنيه راحت وحاولت تدبر نفسها بفلوس انها تلبس كويس ع الأقل وراحت البنك وصرفت الشيك وبقت غنية